ओर्ग्यानिक खाना आउर गैरओर्ग्यनिक खानामे बहुत भिन्न रहता । ओर्ग्यानिक खाना जब फे प्राकृतिक रुपमे शुद्ध रुपमे उत्पादन करलगेल रहता कहलेसे गैरओर्ग्यानिक खाना चाहिं रसायनिक मल होइल, किटनाष्क होइल या कृतिक मल डारके उत्पादन करलगेल रहता । अइस्तहिं पौष्टिक तत्वके रुपमे दिख्बो कहलेसे ओर्ग्यानिक खानामे पौष्टिक तत्व होइल, खनिजके मात्रा होइल, भिटामिनके मात्रा होइल जेदा रुपमे प्राप्त मिल्ता कहलेसे गैर ओर्ग्यानिक खानामे चाहीं अखाद्य बस्तु मिलल रहतियाँ आउर बिषालु तत्व रहतियाँ जउन हम्मर स्वास्थ्यके तहिन <hesitation> नाई मजा रहतियाँ । लम्बा समय तक खैलेसे हम्मर स्वास्थ्यमे खराब असर करेसक्तियाँ । अइस्तहिं वातावरणके रुपमे दिख्बो कहलेसे फे ओर्ग्यानिक खाना चहिं माटोक तहिन या हवाक तहिन होइल मजा रहता आउर मुल्य रुपमे दिख्बो कहलेसे भर मुल्यभर ओर्ग्यानिक तरकारी होइल, ओर्ग्यानिक खानाके थोरा महिंगा पर्ता । हालाकी एने स्वास्थ्यके तहिन बहुत जरुरी आउर मजा रहतियाँ आउर स्वादके हिसाब फे दिख्बो कहलेसे फेओर्ग्यानिक खाना चाहिं स्वादिलो रहतियाँ । एनके गुणस्तर मजा रहता आउर गैर ओर्ग्यानिक खाना चाहिं खैनामे फे उत्रा मजा नाई आउर गुणस्तर चाहिं बहुते खतम रहतियाँ ।